Yi a zun'o ya na mɛna a mɛ zun ba nicoza wema ba ba ha'ire ba siyan tomu ya sin mɛna ma tete a be oma nicozo yi ɛsiya omi zin omi zun biyɛ miro siyan omi zun mu oyi zun mu to o dama ci'in ote ma benɛ to o zun bun amu ya sin mɛna a mɛn ɛsi nu do'onu a'o zun biyɛ miro ji to mɛ yan zun oro biye un ma we